تۄہہِ کیازِ چُھو بیٚیِس شہرس منٛز گژھُن۔ تۄہہِ چُھو ییٚتہِ اصل کارٕبار۔ اگر تُہۍ تَتہِ واریاہ وقت گُزٲرِو تُہنٛد مول موج کیٛاہ کرِ۔